Gari ni sai ang bike no chalokna klaisa wngjago. Tamoni hinba bike khe kaisa heleng tei chikon manwui. O bike o kakhe yakung bai ha no mahainwui tongo tei bwswkang ni manwui kaham khe naiwui chalogwui mano. Amo baade bo bike chikon mikon lama o bo klaisa khe chalogwui mano. Bike ni thok paikhai tei nosto wngkhai bono dagarwui bo tubui mano. Phiaba gari no khe aswk klaisa khe chalogwui manya. Gari chlokna bagwui belai kha kotor tei kwrwng wngna nangnai. Gari ni thok paikhai tei nosto wngkhai bo sotonwui tubuwui manya. Aboni bagwui no ang gari ni sai bike no chalokna hamjago.